Yetosi anre-anre upoji de pole ri onrokku atau kampokku <hesitation> seddi engka yaseng anre-anre atau beppa onde-onde yero onde-onde upoji apaq ilalenna teppungnge engka to mallebu-lebu yase icampuruq <hesitation> golla cella na yetu golla golla cella e <hesitation> ipattama ri lalenna teppungnge namancaji onde-onde na selainna onde-onde de engka to <hesitation> ri kampokku yasengnge anre-anre palekki na yetu ma- manuq nappa inasu sibawa ladang mancaji palekko liweq to lunraq na yanre na selainna yerodo engka si yaseng kapurung na jadi yetu kapurungnge ipasicampuruq sibawa <hesitation> ikkajue ikkaju sibawa bale yalengngi <hesitation> uwai nappa inasu na mega to rekeng hasiaq na untuq tubuttaq <noise> na yeto- yenaro rekeng <hesitation> tellu anrre-anre upoji manrei ri <hesitation> kampokku atau ri onrokku.